انا الحق الحق ما عنديش مع الموسيقى ياسر ياسر، ما عندي ما نسقلش ياسر ياسر، بصح لو كان جاء نسقل هاني قير قبيلة قتلكم قتلكم ن- نسقل لحاجة تعود هادية هاكا نوع خاص الراي الراي مليح بصح <hesitation> لراي القديم خير لجديد مش مليح الجديد فيه شوية كلام عيان، فيه كلام شوية طايح، هذا كلام جديد ما حبشي.